I ny fomba ataoko draiky mba hampaharitry ny hena helaela izy ko refa azo avy amin'ny mpivarotro avy akany ko izy igny titehina tsilavalava izy avakeo kôfa votetika tsilavalava izy atao sira izy avakeo atapy atapy itan'ny masoandro de izy avakeo izy ko avy mitapy fogna izy isaka isanandro izy mitapy amign'igny izy tegna maharitra erinandro de naveké de navaké tetehinao atognonao oaninao miaraka amign'ny sabedà.